<hesitation> kɛɛpǝ la kɨtakǝ wɔ kɛɛ la nɛŋwǝ wǝ la cɛkɛlɛ mɨ nyɩmaasɩɩ anyɩmasɩɩ kǝ́ ŋlë ǝ lǝ́ǝ fɨ lä kpɛɛmʊrʊ otu wǝ la cɛkɛ. akɛɛ paa ŋpe otui yée fii pɨ ŋpe to mɨŋ sepi kɛɛ le- lo ko turu kpii rɨ wayaa wǝ́ e lee ci eyeekǝ wɔ fǝǝ kpɨ ko wɔ lée yee lée yee mɨ lǝ̈ tu rɔɔrɔw otu ŋwe wɨ le fii ŋwɨ wǝǝ wǝ ri akɛɛpǝ la kǝtakǝ.